الكمبيوتر يتكون من معالج سي بي ايه، اللي يتحكم في كل شي، الذاكرة رام اللي تخزن البيانات بشكل مؤقت، القرص الصلب أش ديه ديه ولا الأس أس ديه اللي يخزن البيانات بشكل دايم، واللوحة الأم زاده موذر بورد اللي تربط كل الأجسام مع بعضها، زاده الشاشه مونيتور ولوحة المفاتيح و الفأره ماوس للتفاعل <hesitation> مع الجهاز.